العطلات كثيرة مرة منها: <hesitation> العيد الوطني السعودي -بإثنين- ثلاثة وعشرين سبتمبر، <hesitation> يوم التأسيس السبت إثنين وعشرين فبراير، <hesitation> عيد االفطر <hesitation> من الأحد ثلاثين مارس، <hesitation> يوم عرفة، عيد الأظحى، العيد الوطني السعودي -ثلاثة- ثلاثة وعشرين ديسمبر.